Na'em keduih kesikenan-kesikenan ena' neh, edto tinganak, gagap teh narih ngen anak narih ngagap naru' kueh edto tinganak narih kerna kita pun tidak, na'em narih neh mulun lem edto lem kayu' ngi tungey pitung-pitung edto tinganak bah.

Mula' tun tehbe' bua' datu', bua' kiran. bua' baduk, bua' err raku' senibu, ken doo' tun tidah, kan inan tun teh bua' deh berey Tuhan na'en?

Kinih neto' kadi' ideh ni'er mula' nuk midih nuk mikat-mikat tu'en neh masiew lem pasar lah tu'en masiew, mula' neto lemulun sengaro mey nibu bua' neh leh, nibu kerid , mey na'an-na'an leh. Chili padi kedeh doo' idih.

"Ngilad neh renga' may ngi Bario susah di' naem dalan so cuma uih kirim barang maya' bilun limited men weight dih ""so it is really difficult"" kadi' naem ideh kereb naru' barang mula'. "

Mo tulu inan berey kerajaan berey deh utang si'it berey berey ngen dedtur pakai deh naru' nepu'un dagang dedih doo' tebe' erti dagang si'it utang keh i'it teh dagang nuk kereb tu'en deh na'en.

Uih pelaba mawang niyat kadi' anak kudih pengeh tamat university tu'uh peh narih let ngi kampong let ngi ulu Baram let Bario ngih. Anak narih kereb medting ngi UK ngi Wales University of Cardiff belajar neh nuk inan kuh pelaba mawang niyat kadi' kediyeh kereb mey mado let ngan keduih.

Nga' narih doo' renaey jaga' nuk kenen narih, jaga' narih may raut, may exercise teh narih neh teh dueh nuk kereb lang-lang perlu tuen narih.

Uih maley-maley doo' teh narih mey raut ngi luar. ngudeh narih lem ruma' terun. Ruma' kinih na'em neto' ideh merar kayu' malem ruma' kadang, ruma' putik-putok deh kinih am mento guna narih mudeng lem ruma' kecuali narih raut game tupu lah.

Doo' gelatey keduih ni'er bunga' nuk doo' ribed. Bunga' nuk doo' doo' sira' , doo' teh gelatey kuh ni'er bua' durian, bua' rambutan, bua' ebpuk, mula' na'an bua', doo' ngabi tideh.

Doo' teh kereb lau' edto kinih. Idih tun tieh. Kayu' la' mudan iih. Aaa... keli narih la' mudan tieh keneh idih teh edto. Idih teh mateh edto meto'.

Doo', doo' keneh kutung kinih na'em a'it mula nuk pereg-pereg tu'en narih ninger, cuma' mo' kuh belaan deh ken buro neh useddih mey riyek adi'-adi, lun teluh anak adi' 'am doo' diyu', Kineh ken lun merar ngen ena' a'it ngi kampong.

Buluh let ngan Tuhan ineh teh nuk perlu kinuan anak narih' let idah madi medting idah rayeh. Buluh nuk birey Tuhan kenuan narih neh teh berey narih ngan anak narih.

Doo' piyan keduih nier dulun raut pinat uhm raut pinat uhm doo' mangey nier deh naru' peruyung dih deh doo' paad. Doo' pad kuel, doo' paad semangat. Kadi' keduih doo' piyan nier raut pinat.

Maya' ena' leh. Renga' maya' atur. Tulu narih on the silo micro path lun uan narih mada' narih lam takap sendiri' tideh, kereb teh narih nebada' deh peruyung.

Raut gaing deh raut pinat, raut bol raut volley ball raut badminton, papana' ngen gaing.

Lun merar lem bawang, tebada' nuk doo' tebada' nuk let ngen Tuhan, tebada' lun merar ngilad. Neh nuk berey deh nega anak ad'.. ideh nuk mulun beruh supaya idih pe... itan deh mulun lem ulun beruh dedih.

Moo' kinih neto', mileh neh anak adi', tak beto' inan ena' edto tinganak beto' mileh ideh sedia' inan deh ngerayeh. Kalau tidak edtah nait pengah ranih naru' nideh thanksgiving kedah. Kineh.

Erm... Inan... bidan ngih kampong marih nu'uh dedtur nuk ngeren nuk leh belawang. Iten mey ngih klinik ideh. Tak deh night ruma' cadano, bidan marih. Tak na'em bidan, lun ruyung dedih marih un'uh ideh.

Mo ngilad neh tun teh pelakon kayu' Bruce Lee teh doo' piyan narih lah, David Siang neh kedeh ngilad, Tee Loong neh kedeh ngan ibal kina' nuk err doo'-doo' eh. otherwise Charles Bronson, John Wayne teh doo' piyan siren narih actors ngilad.

do pian nigar um radio program, radio program, berita aah program nani ,musik <silence> nah do pian kadu'uih.

Ngilad renga' narih madi' ngilad renga' beruh-beruh inan tv ngi tungey, ni'er program Six Million Dollar Man, ni'er program nani Donny and Marie show err mo, ni'er berita. Ni'er Mohammad Ali boxing <laughs> neh piyan, neh siren narih ngilad.

Mo neh ngalap teh narih siit udang-undang ngi sekolah ngilad ineh teh peh jadi' kuh panduan narih mulun lam ulun narih lam bandar nih masih teh narih keli' undang-undang mesti teh narih keli' pakai akaun bank.

Edteh nuk rayeh tuu-tuuh nuk perlu tabe' lah, pump ko water kah, nuk pakai teknologi supaya naem narih buang masa narih pakai fuel mula' tuuh. Tulu inan kuasa nuk kereb naru' pum dih nalan kidik-kidih teh doo'.

Kinih neto' pakai kenep-kenep edto lah itu telefon. Ngilad neh telefon na'em kereb iten narih nalan . Kinih nalan narih mey mado-mado meley teh narih kontek iih-iih lem keluarga narih renga' inan tuseh dih. Kineh,

Kereja nuk doo' pian tu'en keduih tebey' lah naru'err... takung luang. Doo' meley, bukan mala narih mala meley kapeh, Once it is done meley narih mey ni'er luang iih tupu. Meman dih. 'Em teh narih ma'it awa' kayu' narih nibu padey.

Miney naru' edtah projek ngi Balleh kamih malem, mey muit edtah Legal Literacy Program mey mada' dedtur eh lem pasal Undang-Undang lem pasal hak dedih, undang-undan and also Medical Literacy Program pasal HIV Cervical cancer ngi Balleh, Kapit.

Raut sebuleng teh doo'. Renga' narih raut mula'... raut mula'-mula' ata pun kayu' narih raut lem edteh team, mula' teh decision kereb tu'en narih. Mikat narih la' raut. Doo' teh narih raut edteh burur, sebuleeng. Errr... Doo' teh senang narih. Sendiri'.

Maya ena' tun teh nuk da'et rena'eyih ma'it, iih suk err suk balih-balih lah anak dedtur dedih nuk nu'uh-nu'uh lun uwan deh tapi err iih suk doo' burur peh nu'uh buluh iyeh teh kereb nu'uh iyeh suk panjang niyat eh.

<noise> do' teh pelika edto do teh mawan mawan um edto so kinih do' ma'it idang lem bawang tauh nange' do teh bariu do' teh pelika lem

Doo' mangey semulud ngen lun merar. Doo' lio, doo' lio karuh deh nebada' narih lio-lio. Naem deh buuh-buuh. Nam deh perebuuh renga' deh mada' narih. Doo-doo' ngaey karuh deh, doo' ileh deh nutu' karuh dedih nebada' narih lem pasal sekulah nuru' narih belajar tuuh-tuuh nuru' narih doo' adet, naem kelupan lun ruyung narih neh bada' lun merar.

Mo edtah nuk doo' piyan keduih bunga' ros. Edtah teh bunga' ros suk sia' dih edtah teh nuk buda' melamud diweh doo' ribed dih leh. Kineh kadi' ribed ayu' teh bunga' renga' narih mileh nu'uh dih meto' doo' teh mula' err ena' burur bunga' dih.

Na'em beken terun, tu'en narih ripun lem bank ayu' teh esin narih renga'ngulu, na'em men narih kereb ngulu dih ngi beken. Doo' teh narih ripun dih lem bank, inan teh anak dih, inan teh bunga' dih, kereb teh peh tambah si'it.

Mula' tungen teh mula' lun tauh nih ngaya' Kerubau kedeh tetapi nih meto lemulun sekolah anak adi' dih. Naem lemulun jaga' kineh kadi' tuseh lemulun.

Pakai usin, pakai cash lun merar lun tauh bayar nuk midih, atau pun ideh niwa barang peh ngitap neh niwa bera, mesiwa bera ngen barang lain barang beken let ngi kedai eh renga' na'em usin peh bayar deh, pesiwa ngen barang. Na'em credut card kereb tu'en pakai, da'et line ngi kampong, na'em internet doo' ngi kampong kadi' nideh bayar cash atau pun ideh mesiwa barang, barter trade.

Nga' narih madi' ngilad tungen teh narih ni'er-nier tentera ureng putih renga' ideh marih ngih ruma' tauh. Ela' emey kuh pilut teh lem burur narih. Tak na'em, menjadi' kuh tentera teh narih paad narih jadi' kuh kepten lem amineh ken narih nglad lah. Tapi na'em jadi'. Kineh leh.

Mo, inan ayu' teh pekaa' lem edto lem pulu' laak nuk pengeh laba. Pelaba tiyeh mudan kinih, na'em tiyeh maya' err maya' edto eh, temidteh eh mudan yeh lem bulan sinih, temidteh na'em tiyeh mudan, rikan yeh pun na'em tiyeh maya' bulan nuk maley-maley.

"uhm ""The last twenty thirty years"" pekaa' neh nuk pakai teknologi. Ngilad, naem mula' terun mudgudeh ngih lem lati' tah narih. Kinih neto' uhm mula' neh uhm nuk advance iih lah. May ideh kineh. "

Kinih neto' pingan narih nir ait, ait lemulun elamud-pelamud kadi' narih kuman nuk pelamud nuk kanen. Leng lah. Doo' ayu' teh narih naru' rebus. Belaan duln rebus tulang, rebus ayam, rebus-rebs ngabi. Am neh mula' ait.

Doo' piyan keduih ni'er lemulun ngeraut nuk mula' mula' lemulun raut sinah pengitap raut abol ataupun err pepinat pinat ataupun idah ngarang kayu' line dance kinah mesti deh doo' paad doo' co-ordination kidih tidih doo' ribed kidih tideh kereb menang. Kadi' keduih doo' piyan ni'er raut nuk mula' lemulun raut sinah naru' raut sinah lem kumpulan nah.

Mo tulu ngitun teknologi terun ken keduih doo' teh narih pakai uhm ena' nih lah, pakai laptop narih tulu inan nuk kinuan lun ngabi maley dih. Enun nah daet terun tah idih mikat naem lun nuk mula kareb kebelih. uhm Lemulun nuk nuk mula usin.

Karuh tauh maley terun kadi' narih tudo ruyung lun uan narih. Anak pun tudo ruyung tetapuh dedih. Tak narih mey ngi sekolah paksa neh narih belajar uhm karuh uhm nuk tuen narih penghantar lem sekolah. Kadi' kineh.

Ngilad, ngilad neh errm... lun kampong mili' lun rayeh kadi' ideh keli' iih nuk kereb err... kereb nguyut deh. Ni'er deh doo' ileh ngelinuh, doo' ileh doo' ileh ngeruyum lemulun, doo' err... kadi' neh dulun doo' paad, doo' mili' deh. Kinih, peritah neto' mili' deh, kayu' ketua kampong, Penghulo', peritah neto' mili' deh.

Iih muh leh mula' tuseh kinih neto' naem narih maley bayar-bayar nuk midih narih bayar-bayar nuk midih kadi' kinih neto'. Kinih masiew-masiew tah nuk midih. Ngilad nah free-free tah lemulun. Nuk teliwa nidih patut. Naem neto' nuk kineh dih. Abi-abi pun mesti bayar .

Mo am am technology paad. Kamih lun merar pakai pakai technology pakai telefon maybe facebook atau internet pakai nekap nuk midih. Anak adi' kinih beken teh dedeh ni'er[err] instagram nuk kineh-kineh . Ideh nuk anak adi am deh paad ngan lun merar.

Mey papu' dutur beto' keh I think they just go to the clinic pakai kad narih tu'en dutur mala neh ngan nurse eh na'en neh mo marih tulung kinih koh rirak neh tei nu'en narih monitor neh haribulan sinah maya' sineh neh narih mey papu'dutur.

Mo cerita ena' tun teh belaan lun merar ngilad, cerita Barapui' dedih lah, may Bulan dedih, Dayang Meteri' dedih. Kineh kedeh. Ken tuuh idih. Pelaba lalud mala ideh doo' kail neh kedeh. Kineh naem deh kail kapeh.

Doo' teh narih, doo' tun teh pakai internet banking naem uhm nam man internrt coverage iih doo' lam Sarwak rayeh-rayeh nih. Ideh nuk ngi dayeh ngi nuk ni kampong-kampong ngih, naem line iih doo' Doo', Internet banking dih doo' tuen pakai lam pasar ngapeh inan doo' inetrnet cover. Kidih tidih doo' tuen pakai.

Lang-lang jam nuh ineh pah lem masa kayu' inihmula' uhm nga' ngeruso lam niat narih tapi perlu narih focus lah focus enun pian narih doo' tuuh so naem narih raut-raut tebaya'-tebaya' moo'- moo' tuen lun baken. Focus narih nun nuk pian narih.

Nh nekap Bua' Durian leh. Inan b' tutu' lem dueh edto nih. Tak iyeh bariew mau narih nekap ken mula' bua' nk rareh dih. Doo' teh narih may nier liang-liang dih. Ian may temareh tutu' luh narih, tuseh.

Ridu' inih mula' lemlun rapang ngidih. Kadi' pelaba man advance dih. Tulu riak terun tule lemulun pangeh doo' mileh and the teknologi neh, teknologi AI neh develop uhm mula' lemulun pangeh inan exposure neh belajar dih am teh lemulun rapang tuuh. Kadi' ridtu' inih nier deh ibal lem daet tupu tideh am deh nier doo' neh idih.

[su.....] adtah[um] [aah]sodium hydrocide kah..nidah pakai dah <coughs> naruh sabun ngilad , sodium nun tah idih, inah may naruh apuk um narih apuk narih kayuh ...kayuh budah err lah. do tuuh tidih

Mula' tu'uh-tu'uh teh bawang beken inan narih la' mey pikak tebe' tapi edteh tebe' inan narih la' mey, Maldives kedeh. Utak narih ni'er-ni'er doo' ceriteh dih tebe' . Kan err mo idan-idan pun Tuhan ngatur lawey narih mengi kereb teh narih mey edteh edto mey ni'er Maldives.

Mo' nuk err technology telecommunications is very important, pakai narih err doo' nekap location tempat nuk inan narih emey, atau pun narih fix perimeter narih lun survey pakai technology meto' narih netep ineh leh.

Oh mala lem bawang muit Kad Penganalan kedeh ngidih uhm utak narih may ngi negara lain muit passport neh narih uhm. Tak narih nalan lem burur kampong narih am teh narih tuseh tuuhm keneh mesti narih muit IC narih, IC Identity Card narih nalan kidih-kidih. Kineh lah.

Mula' nuk err meley mula' teh nuk mikat iih. Tak narih ni'er lah err tulu narih mula' tebey the equipment that you require to do your task inan, meley apen na'em tebe' nuk midih mikat tu'uh kadi' we are just following, maya' lemulun nuk pengeh neh naru' teh narih lah.

Seriteh nuk lem bukuh ago doo' piyan dulun. inan teh seriteh ma'un-ma'un kayu' seriteh Agan Tadun Sineh Ngedtang, err seriteh Palug Rayeh Palug I'it <laughs> mula' neh doo' piyan, mula' tun teh ceriteh keneh neh nuk doo' pelaba belaan lun merar peh ngajar anak adi'.

Mo, edto rayeh nuk narih doo' piyan eh ngilad, iyeh ineh kayu' Regatta he leh. Regatta is one of edteh nuk sport inan narih doo' papu' lun mula', na'an-na'an lemulun kayu' Kayan, Kenyah, Kelabit, Iban, Kina', pelamud-pelamud teh lemulun.

Mo uih raut doo' ileh ngiup suling, raut Sape' , raut guitar mo neh raut-raut anak music tuen keduih.

Ooh tak narih ni'er deh ngilad err susah meto' narih mala tv sapeh lucu meto ibal eh riruh moo'-moo' tak narih ni'er ibal nuk na'em patur eh keleh la' na'em patur meto' kedinarih maya' deh meto' kadi' keduih da'et lenuen la' ni'er ibal movie nuk tu'en deh local eh.

Anak sekolah perlu teh inan uhm pepriksaan. Uji lah. Kadi' ngudeh, inan anak nuk naem penak tuuh ileh taon ideh then doo' tabe' ideh keli' ideh naem doo' ileh. So the teachers must focus ngen ideh naru' ideh doo'-doo' ileh.

Nih narih pangeh nier TV nih mula' ketuh naem-naem siren narih. Nilad doo' piyan nier football narih . Tak narih nier wrestling neh narih, nier boxing neh narih, I think, narih. Kinih doo' neh narihraut uhm suling.

Doo' piyan keduih ngan Eric Clapton, Micheal Buble, Celine Dion err Charley Pride. Inan teh lun merar lun tauh nuk naru' nani ma'un-ma'un kayu' adih, nani adih kuayu inah err kayu' sina' Sinah Pasang, doo' ileh neh mala nani ma'un karuh lun Kelabit. Mala adih.

Mo, inan enun motorsikal kuh ngilad, because uih ni'er idih guru' kudih my lecturer use to have one Yamaha Enduro 175 so uih neh mala rayeh uih riyak tu'en kih belih edtah duih neh renga' uih kerja dih so the first first uih kerja malem bilih kuh teh edtah Enduro.

Mo na' tak ideh lemulun nuk naru sape' nih lah doo' piyan kuh ni'er anak kudih Anderson Kalang because out of nowhere I think he did very well kadi' iyeh doo' neh concentrate ngen diyeh sape' neh. Steady iyeh, doo ketuh tiyeh tu'en ni'er iyeh raut doo' diyar-diyar kineh.